യേന് ഗിതര് കല്പരേ ഇച്ഛേ മല്പേ ഛ്ഹലാനേ। സുലുപദിപുന് ഗിതര്രേ കിന്ജ കമ്മി ഥുക। ഇപ്പുനു ഓദേ പോനാനേ ദേപ്പഥമ് പോലി ഭുക്ക। സന്ഗിത ശൈലു വൈവിദ്യ ദിപ്പുനു ഗിതര്। പോപ്, ഛുര്ഛ്, ഫോല്ക്സ്, ബുക്ക അഭി സന്ഗിത। മസ്തു ഉന്ദി ഇഥേ ഗീഥേലേ നേ അനുസരിസ। മല്പോലി ഭുക്ക ഥോരി തഭേസ സാധേ ഉന്ദു। ഭുക്ക സന്ഗിത ദേ ഭവനത്മക ഗിതര്। <hesitation> അദിപ്പുനു പ്രദര്സന ബുക്ക। ജമ് സേസ്ന അന്കുല അദിപ്പുനു പന്ദ പിയനോ കുദ। അദ്ബുത വദ്ദി അദിപ്പുനു। അവിന്കു മസ്തു ഇശ്ത അപ്നു।